Nigana a teron mar nas memi lam a rese halia. rese tua kannou niganitoa na lam e use semen tara mamanaka. a ka e kamena mamana mar nas teron kate mulam tana poata lame potsima rese. lame nas tunemen. tana poata lame parem hase men, kamena mamana mar nas. so alam eron ngil koruema rese. ne tamlam has. tei ketskets, alam e kameiema a co- oporative society tamlam na lame leba pesa iema rese. lame lebeiema rese lame harvest pese men lame kahas ma mill tamlam te mill pesa mi alam arese te leba iemulam te herena, lam maron find hard mi tego ron mar kato mia lam a rese tamlam. Kamena maroro te hasusuku rano lam te e mar kato memi lam a rese. so mamana poata. a rese tua kannou alame ngil koruemen na galapien tamlam has. e ngil koru ra rese. lam u katun pan tana poata alam e sukanan nou nema rese kaba pien a topo ma antunan sukana nei a rese e ngilin toa lasina ga nou a rese sa te pebegilia a rese kannou a niga. kaba tarats poata romana temi hol mia i taun a hihol tara rese lase koruna i han hamanas tra poate ni. A lam e holi mia rese tra tua cup a two kina tara tua cup koba niga mena lam e leba pesama rese ba te herena susuku has rano lam te ranga mam gula lia. lam ma find hard mi tara rese lam e leba pesa nama rese. so i han tala lam e use semia rese tara pasin tra culture te kato meria culture i han a rese te para balana. ka temi hol wemi lam i town alam e use seiema panen koru a moni. temi hol memi memia lam i town tara ha poata tra culture e need e iena rese parpara te hihanou na mua lam tra poata tra culture tra sait te mate waiena katun na te kate ria hitul. na te kate ria hahispepe na te kate ria menaka te la tsimus wana katun tra tana bate mi tukuna. a katun ni han ge ngil lasena mar ken kannou ni. a rese taga nou eien nonei ka te kato has ranen ba nori te mi tsutsu lari teka la tsimus wana katun tara tana makum na tara hitul has a rese mas kana na tara te posa meria a pien a tsimus i tamlam a halia. lam e nguemen a harharata. a rese ma antunan muahas noe. lam e nas nua hase moua rese tara mamana marken tou nas Te ranga mam gula lia. rese te nas tuneier. a rese te potseier. potseier. potse ri a lango. rese te parem meri u oil na tana poata kato haseren a ball rice so mar nas ti use hamase ri halia i romana meni halia pepesa has. a mamana makum lue tate tarema nas e ni. te takui hobotona tara man makum hoboto. A rese a main kannou tamlam hamasi romana.